यार मैंने एक बात सुनी छी कि था का का गूमबा जावा को प्लान बना रिया। अरे वह बात तो नहीं है कि बई जा रहे हैं नहीं जा रिया पण मार बात तो मारो खेबो तो यह है कि बई था जाओ है तो बई में भी लारे लिया चाल लो मारो भी इच्छा करी छी की भई बई मुंबी का का गुंबा जाओ नई नई जाग देखो नई नई चीजान समझो जानू परखु। जो भी बहीं लॉरेजी साधन से जावा है जिसे नहीं जाओ है ऊके लार मैं भी ले चेलो मरोंकेबो तो यो ही हे। भाई और आगे थांकी इच्छा हैभई मारी भी सोच तो या ही थी कि भायल के लार गुमियावा तो बढ़िया रेवे। बढ़िया करें मारी भी इच्छा ओरीची।